Ia, an lakolosy io zen̈y misy lera zen̈y zo pipen̈y koa fa izy mbala araiky mandeha amin’ny tan̈ana. Fa misy ndraiky koa zen̈y zo elekitironiky misy raha tiren̈y fo ze direkity man̈ena zen̈y izy. Aviô lakolosy zen̈y misy aganabo zen̈y ahitan̈a izy ze matonga feo-nany maresaka koa fa miboaka zen̈y.